الشهر المفضل ليا وليه بستمتع بيه؟ هو كذا شهر الحقيقة ممكن شهر تسعه عشان بيبتدي الحر يخف وممكن شهر اتناشر عشان بنبقي شويه في عز البرد وممكن كمان شهر واحد عشان فيه عيد ميلادي وممكن كمان شهر <hesitation> الأشهر مثلا اللي بتحصل فيها حاجات حلوه بتحببني في الشهر كله بقي علي بعضه يعني مثلا نوفمبر حصلت فيه حاجات كويسه فبحبه، مثلا يناير طبعا عشان عيد ميلادي او انشطه بعملها فبحبه اكتر